ഉന്ജി ക്ലാഗാദ ദ്രേഇനുനു ഏന്ഛ ഥേരിവു മല്പുന പന്ദ, സുരുപു, ദ്രേഇനുദ കവരനു ദേപ്പോദു। ഭോക മിത്ഥുദേ തോജുനന്ഛിഥന കസനു കൈപദു ദേപ്പോദു। ഭോക ബേച്ഛനിരു പാദുദു, സന്ന ക്ലാഗു ഥേരേയപുനാന്ദു പരിക്ശിസവുദു। ഏന്ഛ മല്ഥിനു ബോക്ക, ബേകിന് സോദ, ബോക്ക വിനേഗരുനു പാദുദു, പദ്നേഇനുദു ഇരുവ മിനുതു കാപോദു। ഭോക്ക കുദ ബേച്ഛനിരുനു പാദുദു। പ്ലുമ്ബേര്നു ഓത്ഥദുദു, ഇ ക്ലാഗു സരിയദു ഥേരേയവര സഹയ മല്പുനു। ഹന്ഗരുനു ഉപയോഗിസദു ഉലൈപുന കജവുനു ദേപ്പോദു। പ്രയോജന ഇത്ഥന്ദ പ്ലുമ്ബേരുനു കരേമല്തിഥു ലേപ്പോദു।